طبعا عشان انه يوفر الفلوس لازم انه يعمل خطة سواء شهرية او سنوية بحيث انه يكون جزء من هذي الفلوس توفير للمتطلبات الاساسية وجزء منها المتطلبات الثانوية كمان لازم يكون في جزء منها للادخار. يعني ما ينفع انه يصرف الفلوس كدا بطريقة عشوائية.